أفظل إنه أحس <hesitation> بالبرودة الشديدة، لإنه أنا أحب الجو البارد، ما أجدر أتحمل الحر ابدا <hesitation> في البرودة <hesitation> شعور أجمل وأريح، وكمان تج- أجدر أتخلص منه بمجرد إني أخذ جاكيت أو بطانية وخلاص، أما الحر صعب- صعب ال <hesitation> إن الواحد يسيطر على الحر.